روتيني اليومي اني أقوم يعني الساعة سبعة ونص الصبح و <hesitation> اخذ اتسبح و <hesitation> اكل الفطور وبعدين ارقد في الليل الساعة اثنا عشر